Xhuku kundexu nukuu ye'e este kata onre inierto che, onre ñe'e onre njuanru ikanui chi onré ñienru yuku onre ndekuru venró, onre este takanru ikonoro ñetuu yondo nuijinax xukundexu nuko niye'e este kaxii naxhii nuyee noye natuña'a ko'o chi este kunru akchiña yinguu ndunuu yuxuu kundexu, onré niko medina ndo xhetu venruchí chunru nuu yee atuu kukandanro janii nirtu ho o vindin ka'a konduma onré ndukuru venrú ho onre chiye'e konduu, machi kutu tuña tuchí este kun vanguina este yunnru ye'e mijuina konduma chi noyetuña tuchí kuruu yono este nutui ye'e este tuña'a tuchi kunru este noyee este xhiña ichi kunruu ndo yinuu ye'e yiña'a, jani chí atuu nakunru ni'í pero este xhuxu kundexu nuko xhuxu kundexu nuko mayekuini naka kuxhe natuña kuxhi kunrovi.